Palos qu'amus echau la vida trebajandu, juliu era el mes que mos anunciava las vagacionis i vel que los arvus frutalis ya estavan a puntu, comu las higueras. I es verdá ques comu el golol del branu, la higuera quandu está sacandu ya los higus. Mos echavamus tol mes de juliu pensandu eno que divamus a desfrutal del mes d'abostu. I ogañu pos desfrutu del golol dela higuera sin trebajal.